भारत में बहुत रह के मिठाई पावल जाथ चे। लेकिन ओह मेंसे कुछ हमार बहुत पसंदिदा मिठाई होवल चे। जैसे की जिलैबी, गुलाब जामून, रसगुला, खीर, लडू। हलुवा, घेवर, बुंदी, काजु कतली, आओ इमर्तियां। इससे मिठाई आमतर पर द भारत में पावल जाएचे।